<noise> chjo sanga ni na ya na chrjuin thi juni thi'ian o nisu <noise> ch'ua ch'e ni xra o thi thurunda tsinke ni ntha ni tsi ni runda e <noise> <hesitation> sine sueni si neni ts'i ni <noise> ya me tsanga ni jna juni 'ian ni suna jna chian ni cuidado <noise> nch'e ni na tathu ne'e ni chr'ua'ia ni nche xra ichrue'ia rugunda ni thoan tsuen ni sine ni ngee nthia tuchjuin nthia nthia <hesitation> <noise> kabe' kayu ba ni se verduras thuchjuin ntho jan kjuaja yami sangan ni ya mi o ntha tsi ni tsjin ya mi tsankan ni ja ni thu rugunda choa sejon ni pero na ne'e ni na tsu'en ni tsjee alimenta ni nii ge nthia cosa rugunde'e nde ninch'e nina ntha thu ne'e ni thi tsurugunda sine ni sune ni su'en ni alimenta sineni genthia ya mi yami sanka ni ya mi sune' yani.